Ny <hesitation> fampesa latabatsy fipasoa zany e, da tena ilaina lafa tegna te hipasoky lamba malakilaky, iny zany tena anisany tombotsoa azo anaminy da iny koa mahatonga gny asategna hahomby sy hizotsy amy fomba milaminy